Iyaq narekko dipappilihkaq, mammotoroq ato mam- mangngoto, lebi upile mammotoroq. Nasabaq, lebi manyameng sedding. Narekko mammotoroqkiq, mauni mabela e dilokkai, deqna cakkarudduqmaniq- deq dicakkarudduq bawang ri munri, mullekiq mitai laleng e, <hesitation> nullekiq- magampangngi narekko maelokiq leppang-leppang, deqna pada narekko mangngotokiq, mitapikiq- sappapikiq onrong taro ototaq narekko maelokiq leppang-leppang. Narekko motoroqmi, deqna maega onrong naala. Naiyana magi lebi upoji mammotoroq daripada mangngoto.